Lafa simba zany fihidim-baravara ie, da jerena soa heky, da beko esory teo e raiky simba igny? Lafa vita zay da alay eraiky mbo vaovao igny e, da igny soloa agnazy eo, da avery amin'ny toerany soa.